ארגאנישע עסן קאסטן מער און איך האלט אז זיי זענען נישט ווערד די העכערע פרייז. ס'דא מענטשן וואס זענען דווקא מקפיד צו קויפן נאר ארגאנישע עסן ווייל זיי האלטן אז ס'איז געזונטער און ס'העלט וואקסן שטערקער, אבער איך האלט אז ס'נישט ווערד צו צאלן אזוי סאך מער געלט.